लॅम्प ऐकुन मका एक अॅनिमेशन स्टुडिओ चो लोगो याद येता। तेजो नाव पिक्सार आसलो। त्यां स्टुडिओं वाल-ई मुवी रिलीज केली। वाल-ई मका खूप आवडली तेन्ना, तीतून एक रोबोट पृथ्वीर अस्तां जो सगळे साप करता। तेन्ना पृथ्वी लोकांनि नष्ट केली आनी एक सुद्धा जाड नाशिले। तऱ लो़ग स््पासिन रांवपाक गेले। मागीर वार्सानिं एक जाड जाळे पृथ्वीवर तऱ लोक हांग्सार परत रांवपाक येले। ही मुवी सगळ्याक पावुंग जाई।